۱۶ د کالو مینځلو ماشین، د لوښو مینځلو ماشین، راډیو، ټلویزیون، ټیلیفون، د کالو ګنډلو ماشین، میکسر، دېګ، کاسه، قاب، کاچوغه، څمڅه، کفګیر، نغری، تنور، داش، کمپیوټر، د کالو وچولو ماشین، قلبه، تراکتور، موټر، لارۍ او نور.